So tawi aɗa yiɗi tintinde sukaaɓe <hesitation> waylugol ñaamri, kala sahaa a waylan ndefu ma. Ndefa ko ɓe meeɗaa ñaamde, mbelna haa wela. Kaalnaa ɓe, mbiya ɓe wonde neɗɗo kala sahaa ina foti waylude ko ñaamata mbela meeɗa ko heewi e waawa ñaamde ñaamde seertude kala sahaa ngati ɗum ina moƴƴi e ɓanndu neɗɗo.